<noise> isikanu syundisi usu- usu- usundisake uvuta ndiusi nukwa sana une, <noise> <hesitation> nsyolosu lakini kwa- kwabahazi, <noise> kulisika nusili sikava nyike, <noise> kulisika nusyamunyumba nisika nisya- isyamwinyasi, <noise> isikanu isyamwinyasi sundietiku sinoko une lweri ukuta, <noise> syasikumvutia. <noise> <hesitation> pujiri i- i- ichui <noise> <hesitation> kukikinga tuti iduma iduma <noise> <hesitation> jaji jatujinukwa sana, <noise> kwanamna javutulivu wajene mujilivywa amaisa akajene, nuvuwindanji wajene <noise> <hesitation> lakini kanu ikingi kundijinokya mwinyasi <noise> <hesitation> une ndilimpenzi sana wakikanu kimoja ivi vita <noise> <hesitation> <hesitation> itaki kikanu kiki <noise> vita vaduili, <noise> jivaduili namna uvujitamwa atsiu amaisa kajene japo tsitamake imiumbe, <noise> <hesitation> ndyadi ukusinukwa sana. <noise> Lakini ikikanu ikingi pia ndikukinukwa pia <hesitation> vaite nyati, tujinukwa inyati kwasabau ijaku i- i- i- ijavo imara watsiene yaani, itsene sisilikiana sana musimba. Yaani ungavona ikingi ki- kipatire isida, <noise> basi ne- ne- na- na- asasi ikivusa kaviri ukubia kutatu ulisida, tofauti nisinge isi- isi- isinge useuta usivuta senga slye. <hesitation> sila baho, sila baho sila baho kusu uvusilikiano uvulisifuri. Lakini kikanu ikindu kulinokwa kilinamba moja, kabisa kabisa isi- isimba une ndivona kikanunu <noise> kinunu sana, kwasababu nikakivusa marambili, lkwanza isinya ruhara, ungalola tuimi imilile kyatsene silila kwangusu. <hesitation> Yaani namuna amaisha kukitama, namuna kutsolelena, namuna uvusi unajua ikivikuta unu- unu- ndinukusikana isababu imbaa sana jutu jivika ukuta ndijinoka labda isimba au kikanu furani kungose ukinoko, namna amaisa vajakene ukikwendesa, namna ukukilinda, namna uvuki- uvuki- uvuhu- uvusiholana, ndivona yaani kyokinu ikikumbika undisinoku mfano atisimba ukalule. <hesitation> isimba namna ukujihola kwaanza siholana ndivi. Lakini syolana ndibi, siva sinyavu, sinyavumoja, <hesitation> ungalowa atimilile ikyasyene yaani nasyosi sikune inzaru sinyavuwesu uwakukundika ikikanu kwapamoja sishirikiane nasikunda kwaruhara, itembo wusuvona jikwisisa hata itwiga. Lakini ukalowe inamna ituika ujivumbi nitembo, nisimba ukivumbile, isimba jilipasi pasi <hesitation> ipanga jinyangusu ndebe lakini, ifuruku jajene jajuva mbaha, kwanini? jipambana ili jirye jirye jipambana jirisye avana. <hesitation> ikinu kya kikumbika une ndikutiwe sana nisimba, na sio isimba tu ndundisovie, hata, ungalole ikikanu isikanu kama e- e- i- ivadwiritsi. Igadwiru unsikumvutia namna ndio isyene syo sili imara sana ukujirinda, kwanamna uvusiavombile imwena ikyasyene ndebe, na sinya avadui volusu sana lakini, <noise> ungalole vadwile uvuji, <noise> kulihistoria moja ijavadwiri, <noise> ivadwiri jine, vita junhu- hatara avanu vakunda kiladwiri <hesitation> vabea kamu muku- muku- muku- muku- mukuwinda mmakanu amakanu akangi akangaka lakini wiwona vakinili vadwili namna javuwindaji watsine uwawinda kakatare. Vawinda akawina vinyanya, utsungule ikisake vagewie jingie jingie pakatikati, vilemo uwingia pakisaka pakatikati pala wiwona jiji kuvatoroka, basi wiwona vanyaile ikisaka kira, vanganyanyi ikisaka kira vitegemea ukuti vavili vyajihuma mumurya <noise> puvatenga ukujihoma lavani ningoa nisonzo. <hesitation> sasa ivadwiri ikujivomba mukati murya, umutu kukaribia ukujibia kunyinyani jena najena jinyira, jipate hasira hasira, ihasira syomola jipi- ji- ji- jilukile kukyanya jikibamiza pasi, kwasabu jingi jingibamiza basi jisu. Itafsiri japene manake nini? itafsiri japene ukuta, kikanu kikwerewa ukuti une nandinukwa ndibatue navadui. <hesitation> nandinukwa ndibata unavadui, une ukuba ukuba ndiswe, sasa uvujasire wanamna jira, waukumbika umundi vitie sana nivadui ukuti avadu ili <noise> kikanu ikinyamamuzi mugumu. Lakini ungabe upande uwungi upande wasideki, <noise> kulikideki kimoja vitanu, <hesitation> vita vita vita vita vi- vi- vi- vita etidiliene lideke ilideke liva, uviswaili vita, vita tai, linuku. Ikikanu ikyatai nakyene kinyatabia syajabu sana itsakuwi kushupavu sana, <noise> ikikanu kila bita, kikyene ikingakosa ikyakurya, kinyauweso wakwi- wakwi- wau- uwau- uwakulya, yaani kikibasua kihorokota pa- pantumbo, mpaka uvoneke uvutumbo, alafu uvutumbo wula wukilisa avana. Sasa kikukosisye ikyakurya ikivisa avana, alafu ikyene ikiisu, ukingaswe ikyakurya ki- u- umana kula kwendelela ukuvula, isyana sikuendelela ukulyumana kwakyene. Mpaka ivea ikavora, mpaka ipyaki tuku- iumana kusilile, wiwona akaha, umuda akulutire sana, isyanasire syonduwike <hesitation> sivie sivari, posiwendelea namisa akasyene lakini, fikiria kikawaida, iluhara ulwate- ulwakyene uwa- uwa- uwalwa lidekire lyatai, luhara luki, hata ulwalwa ulwabinadamu lwesa lusi- lukusikaikiasi iki. Kikanu ikikiumia sana, kwahiyo ikyinu kivika utumi- ndivi <noise> pya ndivitua upande wasideke, ndikinuki ikikanu ikyatari. <hesitation> uwo upande wasikanu isyamwinyasi, lakini uvupande wasikanu isyamunyumba une inyau, inyau <noise> kigimu kyu ndikukinokwa sana. Yaani nyau kidimu kyo ndinokwa sana kwasababu, inyau uvutulivu wajiene, kwanza inyau ngafika hata munyumba, nyumba syitu sakienyeji itsi, tsasiva ning'enze nyurusu. Kwahiyo ungafuga inyau jini munyumba tuli ing'enzi sinyira sana, lakini pia uvutsi uvujevumbili uvunyau, jivumbiwini uwitari lipambo ndimi, jibea furuku, <hesitation> vene inyau ngajivumbe vununu hata kikienyeji, vita jinyavuweso wakupambana na- namambo ganakivonika, amambo gakienyeji akanakivoni akakaya, akavuke akaishirikina akakihavi tuita. Jinuweso wakupambana nako, kwahiyo, jinyafaida iviri; jinyafaida ijakwanza, jine jitamota alipambo lakini ifaida ijaviri jitamota, <hesitation> jiwesa ukupambana namauku nahuku naukukavu unune, lakini ifaisa ijadatu, inyau isi- i- i- isinu kama inzoka ng'enzisi, dwasivona munyumba, jiswime, kwahiyo, nuvujitamie jitamie ukuta alipambo kabisa. jinyavuweso wakutama alafu inyau, kiharisia, vita inyau jinyanguweso wakufikiria, nokutafakari namna uve, ui- u- umuvi utamiswe. kama uvipile inyau najitama. Une ungajinuka inyau, alafu inyau uja avumbilwe sasa nkuruwa ajivumbe inyau. Ajivumbire ukwanamna ijatofauti sana, kwasababua inyau <noise> umunu ukui- ukisinika inyau kinyau, ungasike isehemu jojoni jiri inyau lasima jisokele mmalundi. Ila umunu vina uvaneke uvalai ukusinukwa inyau, ungasokere isemu jipuji ijipwi jilijene inyau, uwona jikusokerera kabisa, <noise> ungavomba ilyo uvutafikti jukulivona najue pia. <hesitation> lakini kikanu ikingi ukuti kwekinokwa imbwa. Unajua isikanu nuswe isyoni, isitamilwe, isi- isitamwi nubinadamu. Syoni kusosya uvona kivivya au kinunu kwanamna ukutamanivyo, imbwa ungali ukujifuka vunonu, <hesitation> jive mbua jamitaani, <noise> nukawesa ujinoko, kasabu juwipuliki inoongwa syuma kuvaandu ukuti imbwa jivombile iki imbwi iji jivombile iki. Nukawesa ujinokwa lakini jini imbua mukununu ukujilisa vunonu kujinoko vunonu panyumba, jive vutali pambo tuvuvikya jitoa asungu, uwetsa ukufugire ikinu kwamarengo maalumu. Ajukukinokwa ikikanu ikyo, kwahiyo ikyakwanzia ikikanu ikyo ndikukinokya munyumba inyau, <noise> lakini ikikanu kyaviri ikiku- ikikumbika ndikinokwe sana, iimbwa, <noise> imbwa kikono kyaviri, ikikanu ikyadatu <hesitation> japo nandikeliwe ukumiliki, <hesitation> avajitu vite ifarasi, ifarasi ndyatsusu- ndyatukusinukwa sana. Ndusinokwa kwasabau, nasitumile uvusafiri, lakini uvata safiri uvu navutumila amafuta. Uvu kuvulisa, nukutsijavila tunu, <hesitation> nisika nususa sikumvutia sana.